أفظل وظيفه أحبها حتى لو كان راتبها منخفظ لإني لو كنت مرتاحه و مبسوطه بالشغل بيكون عندي دافع أكبر و أكون راظيه بحياتي أما الوظيفه إلي ما أحبها حتى لو كان الراتب عالي ما أحس بالسعاده أو الراحه فيها.